<hesitation> maka nne lepo gawamana kalamalamo, menamenababai. <hesitation> agee waka lepo gawamana kalamalamo, o kitaunga pepo polano nes. Pola pannako asing, peekala mida kas gawawane asing mida nelakala. Tee tewatono kosimalima midamalima mekameleko. Tee tewato lepo kalapago. Kitau nga pola midawabila nepo koinana kope kope balalamma, pola nelekala kilinim bamma. Peekauka ami, taila nauka asin kitau nga wes amma tee wakamalima.